Insonlarni hayvonlardan ustun qo'yish bu - axloq <noise> qonun-qoidalaridan yiroqda, chunki ikkalasi ham <noise> Alloh tomonidan yaratilgan mavjudot. Insonlarda qanday sezgilar bo'lsa, hayvonlarda ham bor bu sezgilar. <hesitation> Ular ham yig'lay olishadi. Ular ham xafa bo'lishadi. Ular ham baxtni his qila olishadi. Shuning uchun <hesitation> doim ularni teng ravishda ko'rish kerak. Hatto, hayvonlarni ko'proq avaylashimiz kerak, chunki ular insonlarga qaraganda ojizlar.